Ny zana-bola io zany da mitahiry ny zava-misy sy ny zava-ango momba ny toera izay misy azy amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny fihetsem-po sy ny fanaova amin'ny alalan'ny pulsation.